اللغة الأجنبية اللي كنت أتمنى إنه أتحدث فيها هي اللغة الفرنسية، لأنه أنا من أحلامي إنه أسافر <hesitation> على فرنسا خصوصاً باريس عشان أبى أشوف المعالم السياحية هناك وأنا دي اللغة صراحة أحس اللكنة حقتها تعجبني يعني، <hesitation> لما أسمعها وعندي فضول مرة إنه أتعلمها وأجربها، عشان كمان لما أسافر أو كمان ممكن أدور كمان على فرص عمل بذي ال- <hesitation> بذي اللغة.